ס'איז דא אלע מיני סענדוויטשעס, א סענדוויטש מיינט, אז מ'האט א ברויט אדער א- א ראל אדער עפעס אויבן און אונטן און מען לייגט עסן אינצווישן, סו, די גרינגסטע וואס איך קען טראכטן פון, איז פינאט באטער מיט דזשעם מ'שמירט ארויף פינאט באטער אויף איין ברויט, מ'שמירט ארויף פינאט- <hesitation> דזשעם אויף די אנדערע ברויט און מען מאכט א סענדוויטש, מ'לייגט איינס צוזאמען מיט די צווייטע און אזוי עס מען